Okundaboneza omusiri gwangye, naaba ndenda kutandika kuhinga; ndabanza mbanjure, naamara kubanjura, nshube ngaruke enyima nkyonkye, naamara kukyonkya hati aho mpaho nteere, nteere embibo. <hesitation>